Qualchi manciari ca mi piaci assai, però è caru. Certi tagghi di tunnu sunnu particularmenti cari, ma non troppu. Si pensu a la carni di qualchi vulàtili comu l’anatra, mi piaci assai; o si pensu a lu sarvaggiumi, comu cinghiali o cervi, sti carni sunnu chiù rari e particularmenti sapuruti.